Najanini nenda ndome na kondoa, kondoa kura kipindi ku- kwamfano chirima, <noise> kipindi chorema, nachuri? Mamwakinuka? Niwundi au mwalaviwe saa kumi na moja norina weha. Nidonamwise nooku wundi, norima, mwisee! Mweruhumula hu njiyo, nuhanda, mweruhumula handa ahu jiyo, noanza sasawuta fiinkwi fyanyu fyoshukira nakayi, mweruta sasa fyoshukira nakay fyoshukura nakaya ahu jiyo nikolo mwise moto nitereke mwise, maniriya mweise mwerufuma ahu nakusire mani, si- konikoya wise nyombo vyaku. Kowahumwire koya vyombo vyaku ahu, nakusire nitole wise ndoo jaku na <noise> namasimi. Domawise nini ni- nitahera wise maji yaku kwanfano koni ndoo isanu, sita, nijisompa wise urihumule au- ahu jiyo urishuka, najakipindi iko jiyo kwatite najazambarawu, nakusire nenda kawadamire nakoo luji. Domo na mi mizambarawi oko nipande mse- mzambarawi niriya! Mise mzambarawu mara maperi muri, murufama ahumi nyereki. Urihukula ahu nakusiri, wavungire zambarau jaku ingwi, nishaka wishe nakayi, ahu nidumu raku ramaji, wotofika, witwire idumu raku rakwanza na zambarawu jaku no- novikira bakula norekera mwamwanyu okendelea riya, noshuka sompa madumu yaku mpaka yakasira. <noise> wojoshuka ahu nakayi wahumwire sompa madumu yaku yasirire, nii kwamfano wash washukire nambowa jaku jamasambi oko jiyo iwundi, mate matembere aya nosambula, urihumula sambula, nitereka wise ahu jiyo, masusu yaku yamwari ni- ninaniii mwise mwahumwire ruwa nosesha mwise noruya mwise murihumula ahu njiyo, kani imuda ukari kari nokikala, vaambuwa mbuwa mbuwa moseka aha naaha basi nenda sana jira nini. <noise>